Ndiringoreta jeta Estado Unido jaeko mopeti clima iroiyave tanta iroi jokuae jaema jaemako ñai iroiarape erei <hesitation> iviakurape yaike yave mbaetivi jakumbaté ipuere ndipo jokuae temperatura oi mboapipa grado jukuraiño kua jokope arareta